ATM ni jangel don mari indie ma gel don mari information jee mada banki ma a waawan a naftire be maagel a ittan cede ma hanedr haar kaleri rasuko cede awaawan boh a naftire be maagel a turatana gwaddon cede geldon don mari nambaje jee an tan andi nambaje mei toh a waati nambaje mei hander maagel haa bandu mashin mei gel heftan andon gel hollate cede a mari ko a mari pad gel hollete cede a mari a naftire be magel a turatana gwaddo cede a naftira be maagel a ittan cede haa banki har kaleruu rasuko cede gel don boona makulli ma o'njee cede ma